بالنسبة لي أعرف الأخبار من مصدرين مو مصدر واحد، أول مصدر هو التلفزيون طبعاً هو أهم مصدر فيهم وأصدقهم، والمصدر الثاني هو وسائل التواصل الاجتماعي كلها بس المشكلة إنه وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار فيها ممكن تكون مثلاً فيها عدم مصداقية شوية، أما التلفزيون لا الأخبار بإذن الله موثوق منها يعني ما فيها كذب هذي قنوات إخبارية شغلهم على أساس مستندات رسمية.